هلّق عندي إيّام الأسبوع يلّي بي بلّش أوّل يوم من الأسبوع هوّ: يوم الأثنين، يوم الثُّلاثاء، يوم الأربُعاء، يوم الخميس، يوم الجُّمعة، يوم السّبت، يوم الأحد.